A zakwatana ci ghishiya ta zha ghamasi ghi siyasai, yan zha ghi di ya ci ghisiya ta gha ghamasi ghi siyasai siyasi gwamani ci Ghani lthi kaman hyi yan muc’akhi khin khin khin khinakai <noise> kama wa ndaka wa ndaka di kukusi wada khina buredina w aba muc’usi kanwi siyasi ba we’e siyasi gma hyi jarhyin bu wu ndaka pau wa gwa ghanwi Ghani wa bugi jarhyin bu mbanai siyasi ta <hesitation> hyi jarhyun bu ndaka zhusi ta pa Ghani khin subana ta sina tsaghi khin subana ta sina ghi a ndaka umma ta pa ya ghamasi. <noise>